Ai dunial dighiddeaka fa aies. Owalin kailka ai fa in parutta seneikumu. In parudi ademrig fairojo, in ademri malle mingai aa dina? Ingon inga fayra, manog manga fayra, <hesitation> qunbal nawawiyagon alla, minin kochila? In سلاح maleka fa dolish, حرب ademrig meskirojo, malle dia aa dafina, digid khalsee udai kignin gon, in inga fayra, man manga fayra, werweaka tisija, minin kochila?